A-o freido ch'ò patio quande stava in campagna perché sciben che aveivimo unna bella stiva de quelle de ghisa quelle miage ean mai tanto freide che n'arreiscivimo à scädâse pròprio pe ninte.